ɓorot, kwin, rab, gbonung, net, nub, nashin, naree, natat, ninit, shuub, ɗikwin, ɗirab, ɗigbonung, ɗinet, ɗinub, ɗinashid, ɗinare, ɗinatat, ɗininit, faakwin, fakwintekwin, fakwinterab, fakwintegbonung, fakwintenet, fakwintenub, fakwintennashin, fakwintenaree, fakwintenatat, fakwinteninit, faakwinteeshuub, fakwinteshuubɗikwin, fakwinteshuubdirab, fakwinteshuubɗigbonung, fakwinteshubɗnet, fakwinteshubɗinub, fakwinteshubdinashin, fakwinteshuubɗinaree, fakwinteshubɗinatat, fakwinteshubɗininit, faarab, farabtekwin, farabterab. Farabtegbonung, farabtenet, farabtenub, farabtenashin, farabtenaree, farabtenatat, farabteninit, farabteshuub, farabteshubɗikwin, farabteshubɗirab, farabteshubɗigbonung, farabteshubɗnet, farabteshubɗinub, farabteshubɗinashin, farabteshubɗinare, farabteshuubɗinatat, farabteshubɗininit, fargbonung, tekwin, fagbonungterab, fagbonungtegbonung, fagbonungtnenet, fagbonungtenub, fagbonungtenashin, fagbonungtenaree, fargbonungtenatat, fagbonungteninit, fagbonungteshuub, fargbonungteshuubɗikwin, fagbonungteshuubɗrab, fagbonungteshuubɗigbonung, fagbonungteshubɗinet, fagbonungteshubɗinub Fagbonungteshubɗinashin, fagbonungteshubɗinare, fagbonunteshubɗinatat, fagbonungteshubɗinenit, fanet, fanettekwin, fanetterab, fanettegbonung, fanettenet, fanettenub, fanettenashin, fanattenaree, fanettenatat, fanetteninit, leekwin, faanuu.